اني الحمد لله شخصية قيادية يعني <hesitation> deission maker <hesitation> فيني <hesitation> أخذ قرارات هامة <hesitation> و قيادية و حاسمة. فاتوقع إنه أني رح اكون وايد ناجحة بأي موقع <hesitation> قيادي اتولى فيه أي مهمة قيادية.